Raha mahazo amin'ny loteria aho dia hataoko izay hampiadana ny ray aman-dreniko mba ho afa-pahasahiranana izy ireo. Izaho kosa an dia handeha hitety an'izao tontolo izao dia rehefa vita izay dia hisafidy firenena iray hipetrahana sy afaka hiadanako aho.